Pescopinii ak inin huji midaas, won bayatii won sidur ijetsun, iran dabrai woishin won gudio au won sidogort. gargaati sidogort, ishinii iran dabarsite won amtan dandeete sidogorte atin dandeete siihindagar dursa bidii midaasite tan dabarte sunii sidagarsisitie, wo. bayaa amo won sidur ijet yoyote, durumaan baasite sidagarsisit